Okei, unya naaman, kaa minon fo viir jian nating kaa ror, fo jian katsian, fo jian kakaii, fo jian to te nating araa rori, ras rori <hesitation> te nai araa rori, vainy te nating sua ror tana fo buts, nating ras ror a fo jian tiya nan. Kiama fo jian tsun te nating kaa ror naaman, kaa kan minon fo virr ka tsunaun te fakei ya koman na naaman, faarei u fo reng, fo kessaa, fo <> fo <> fo pero iny naaman to te ainy rori fo <> fo viir <> fo viir <> fo viir <> kaa to te kaa non naaman, an sisii kan ka non naaman <> sisii kan kaa non naaman. Tsunaun te faakei a fo kaa ma tagat ot iny a ri ya na naaman, ma kaa ri naaman ana ri te <> ri te kaa naaaman. Ri te kat a fo sa te komainy kaa rori naaman. Jian ka minon a binun tsunia te kaa <> kaa of non ya naaman fo kesaa kan, kaa non naaman, an fo kaa tiya nan, fo kain ainy faavot. Jian na katsina, jian na kakaii, kain fakauts a vavainy tan tuwan <> kain fakauts a vavainy tan tuwan <> kain fakauts a vavainy tan <> tan, ri aara ror ri te sab rari, ana ri te fifoiny ya, ri te nom kain a painy fats. An kas toya nan, mangai nating nai araa rori, ri te ras jian kakaii. faarei atun ge fofo ren bo rana te ras rori. Ayei nating naa minon ai te ots goraa. Ge mes nainy ai sak ots non a jian. Ayei nating ainy non ka te kaminon rafatsiny. (intelligible)so u kas to ya nan, arin kas nating atsun mes ror naaman. Nating kaminon <hesitation> fo jian rof naaman an mes a jian kan ge no rof naaman mes a jian kainy naaman sara <hesitation> tagei ror ya a nofuu. Nofuu kan <noise> ai pitaa rom, ai te pitaa firing ge ainy <hesitation> saras rom ya, ainy te no tap ia ai sak rarora, ana kamits nan ya gima rof. Kamits nan ya, kamits a katsina fiisok, tana sa puan ya kaminon a fo tsuan ton, tsuan nating faruak ror a kamits tana mes. Mes a ka kan nating kaa non naaman, u sisii. Sisii nainy sii non na mes, mes sarei ovei ror a kamits, tana sana, sisii tiya te kaa minon a ka na gima rof te gogovets vavis non ya, ge sasagor vavis minon ya. Nating fakamits non a puan na mes. Arin foka ti nan, faarei sisii ge. An kas to ya nan mangai nating nainy ara ror ri te nainy ras jian kakaii farei atun gen fo renbow rana te ras rori ai nating na minon ai te ots gura, ge mes nainy ai sak ots non a jian. Ai te nating ainy non ka te kaminon fatsing so ukas to ya nan arin kas nating atsun mes ror naman. Nating kaminon ka fo jian rof naman an jian kia ma rof naman. Mes a jian kan naman ara tagei ror ya, a novu. Novu kan ainy pita rom ainy te pita firiny ge <hesitation> saras rom ya ainy te notap ya, ai sak va rora. na kamits kiama rof. Kamits nan ya kamits a katsian fisok. tana sa puan ya kaminom fo tsuan ton, tsuan nating faruak non a kamits, tana mes. Mes a ka kan nating ka non naman, u sisii. Nainy sisii sii non a mes, mes sarei ovei non a kamits, tana sana sisii ti ya kaminom a ka na kia ma ror te govets non ya ge sasagor minon ya. Nating famits non a puan na mes arin fo ka ti ya nan farei sisii gen. A nofuu ge na kas, ari nating <hesitation> faruak ror a kamits tana puan na mes, nainy ri sab varori, ge kat pet rori, an jian iny ainy naaman fokinai jian to, ri nating ainy ror kas, kan ri nating ainy ror a kas, ana nofuu kan, ri nating tsufas rori, ri te faainy yan voo. Ana ana ana vus ri nating nom ror ya, tan kat fo mes fo ka ri nating kat rori ya na fo ka tiya nan, so a meinainy kan, meinainy kaminon a buiny binun nan ya ovei. Ri nating nom ror a meinainy ri te kat ya fo saa nating nating kat rori iny faruak a ka nating komainy rori. So kaminon fo jian kat fo fo kainy fakouts a vavainy an fo jian kan ra nating ainy ror ya. Jian kan nating <hesitation> kat rora te ka me na painy fats. Fo fo reng kan ana fo kesaa vavis te nating sab rora kain kat kain rara, ana ra te ka kan me na painy fats iny fakouts rara.